Mi nani belɗum nde biɗayaam a dillay foftoyoɗa, use ni ta wartaay yaalu Kano e wodi ɗereji ɗi mi yiɗi e lumo Sabongari, to wala e Sabongari sai njaala Kurmi ko Yankaba. Jiffa jaam.